Ela kú xen fa’ tá’ tü <hesitation> tü bee’ tü kiee’ dsa jǿǿ e bee’ ejö xa nɇɇ elii ä’ mý ‘mo kiee’ e e bó tá’ jöba ‘né’ e líi edse ïï kiǿǿ a la e tacuanta re jnóora kiä’ guoora ere ïï ere ïï ejö e nɇ e jmⱥⱥ e dse gó’ ejö,